مرا في وسط عاصفه قويا رمات سفينه غرييا في الشاطئ، سكان القريا القريبا تلمو عليها عينهم فيها الخوف و الفضول، السفينه كانت مهجورا و كقربو منها لقاو رموز عجيبا محفورا على الخشب تحكي أسرار غامضه، فجأت الباب الرئيسي تفتح بالشويا و طلع صوت عميق يجي مالداخل كأنو صوت جاي من زمن بعيد، شكون باش يكتشف أسرار البحار.